To afukga kakancinja akshi ngizamcin afukgiri ngizem miigari Ngizim, migayeke ngizem afuk gəri ngizem, mii garake ngizem har inye afuk ganai, afuk ga acii ngizem miigake ngizem iyu na dlau nan naƙemi akshi a ngizem a dlam a punoba i har inye kusku kasau iyu gonen wara tatka nai kokuma gonen wara gubza miyawa na gubze da munduwa gada gumo i'munduwaja da apuno bai sai ngizem miiga ngizem afukga ngizem nariwara ka dlam apino bai kwam ngizamcin i'munduw i'munduwa in kwa dlam ngizamcin i'munduwa benin kwa dlam kwa jiba dlamo kasau in ka dlam apuno yeke sadai i'vida amma an katife naci i'munduwan ka dlam ngizamcin sannan iyu nadlau kamaga na akuga dik da rama miya ngizamcin i'lawan kasengu na kəmana karak na kəmana karak dik be wara na dlamu kəmaga na akuga dik arama miiyau i'kasəp ngu na kəmana karakgu gada na kunu bewu.